Shorva tayyorlash ham kundalik hayotda tez-tez ishlatiladigan jarayonlardan biridir. Sabzavot yoki go'shtni suvda qaynatib, unga tuz va ziravorlar qo'shish. Shorva tayyor bo‘lishi uchun sabzavotlar yumshaguncha pishirilishi kerak!